ଇତ୍ଯୋପିଯା ଅଫ୍ରିକାରୋ ଏକ ପ୍ରାଛନ ଦେଶୋ ଜୈଂଧୀ ମାନଵ ସଵ୍ଯୋତାରୋ। ହାରାଂବୋ ହୋଈତିଵା ବିଶ୍ଵସ କରାଜାଏ ଏହୀ ଦେଶୋ ଏକୋ ମାତ୍ର ଅଫ୍ରିକା। ଦେଶୋ ଜାହାଁ କୌନୋଂ ସୀ ବିଦେଶୀ ଉପନିବେଶିଯୋ ସକ୍ତି ଦୋରା ସାହିତୋ। ହୋଈ ନତିଲା ଏହୀ ଦେଶୋ ଏକୋ ମାତ୍ର ଅଫ୍ରିକାରୋ ଏକ ପ୍ରାଛନ ଦେଶୋ। ଜୈଂଧୀ ମାନଵ ସଵ୍ଯୋତାରୋ ହାରାଂବୋ ହୋଈତିଵା ବିଶ୍ଵସ କରାଜାଏ।